चिकन करपाक खूप ईझी किद्याक तार येचे खूप तरेन प्रकार असत। येची चिली जात। येचा भाजलां चिकन जात। तंदूरी जात, बटर चिकन जात खूप काय काय जात तुमका फकत काय खाऊंग जया तेचर अवलंबुन असता आनी ता शिजला काय न्हा ता सुरी तोपन तुमका कैतला। वांगडा कानो आनी लिंबू असल्यार पुरो।